مبارك عليك يا صديقي، والله يبارك فيكم جميعا، وبين ويجمع بينكم بالخير، تستهلون كل خير إن شاء الله، أيامكم مليانة سعادة وحب، ولازم نتجمع جريب، نحتفل مع بعض بها المناسبة، وإن شاء الله إنت تكون حياتك أحسن وتكون أيامك الجاية تكون بخير وأن شاء الله نجمعكم مع بعضكم فى أحسن حالة.